डिजिटल कैमरा च एक मसीन च तस्वीर लेणो ले लैंस और सेंसर कू इस्तेमाल करदी। जब हम सटर दबौंदा तब लैंस जरिया रोशनी सैंसर पर जांदी अर कैमरा वेथे डिजिटल रूप मा रिकार्ड करदू। फिर हम वेथे स्क्रीन पर देख सकदा।